मेघबुनीके आवाज सबके त मन न होतै परैत लेकिन हम्रा मन परैसक । आ हम्रा जैसन टाल आदमी सबके मन परैत होतै । मेघबुनीके आवाजके टाल फाइदा सब है । आब फाइदा सबमे कथी कथी है त जैसे कि आब केक्रो आदमीके मनमे चाही दिलमे बहुत दुख बाटे दर्द बाटे चाही पीडा बाटे त ओक्रा हटाएके लागि है बाला काम लगैये । अभी त साइंटिस्ट्स सब मेघबुनीके आवाजके इस्तमाल करैत है, कौनो आदमी सबके ठीक पारेके लागि निमन करेके लागि । आब कौनो आदमीके उइहे मनमे दुख है दर्द है पीडा है त इहे मेघबुनीके आवाज सुनाके ओक्नी निमन करैसै । आ हमणियोके कहियो न कहियो अनुभव कैलिही होबै जैसे हमनीके कथी अनुभव बारी कि मेघ लागल बाटे चाही मेघ परैत बाटे त हमनीके उ दिनका जाहिया सुतैसि न त बरी निमनसे सुतैसि, बरी बेफिकर होके सुतैसि काहे काहेसे उ मेघबुनीके आवाजसे हमनीके मनमे दोसर प्रकारके सान्ती ल्याईये का । उ सान्तीसे हमनीके कौनो समस्या बाटे उ न सोचैसि, आ आरामसे सुतैसि । ओहि कारणसे मेघबुनी हमनीके लागि बहुत फाइदा जैसन बाटे।